To ɗekin hɨkin ka tsama ndaɗuwagəkin gam masəgi tsama gakina ndaɗi wa gəkin hɨchi ni vəkin ga shiɓwan kull ko haniyami hɨchini vəkinga mbiin ko haniyami kuma dzə gɨchi a digəkin hɨcha wowoye hɨcha nanahapa achi sən nəə gəgən sə achi sən nəə ko nda gbərkin hɨchi ko haniyami hɨkin nda hɨchi put hɨkin nda fətən hɨkin dɨkɨduwa hɨkin ko haniyami ko hɨchim dɨmadɨ ma achim mɨnia dɨməgɨchi ndagən ni hɨkin mbələ rəhokin hɨkin mɨ nza ko haniyami nahankin hɨkin mɨ tsaman hɨchi mɨnnə'ə ndaɗɨwaginə gam hɨchi nin hakkiltikinga ndagən ni tsamangakin hɨch ninnəə ndaɗɨwa ginə ndɨɗangən ma achi hɨchim nzan hɨkina hwaya hɨkina shi nzana shigən həkina ndə ndərəə a wuragən nilɨɗa ma har kɨrəgən hɨkina ndəndə rə'ə achi hɨchim nzan so həkin mbəə tsamankən ndaɗuwagə kin nən nə'ə.